في احد الايام اكتشف طفل بابا بغرفته لم يكن موجود سابقا, فاكتشف انها غرفه ذكريات مليئه بالصور القديمه والاشياء القديمه ,واكتشف ان والده صنع هذه الغرفه خصيصا له ووضع فيها كل ذكرياته ,عشان تكون له ملجا وانه يختبئ فيها اذا هجم عليهم لصوص.